إذا كنت مشغول أو عندك أمور تبي تخلصها يا أخي، النوم أهم من الأكل شوي، لأنك إذا نمت عينك راح تقدر تشتغل بكفاءة أكثر وتقدر تخلص شغلك بتركيز، إذا كنت تعبان وجسمك محتاج راحة والله النوم هو الحل، لأنك إذا ما نمت عينك كويس بيأثر على صحتك وعلى مزاجك، والأكل يمكن تأجله، إذا كنت متردد الأكل مرة ثانية ممكن، بس النوم ما يتعوض يعني نام كويس وارتاح وبعدين فكر في الأكل.